sem sýnt verður hér í Tjarnarbíói verkið fjallar um tengsl tengslaleysi og hvernig lífið líkist stundum

nei

að koma fyrr annars náum við engum tíma saman í fríi áður en allt fer á fullt hérna ég veit

Sóley Ómarsdóttir skrifar fyrsta íslenska verkið sem hún skrifar og það fjallar um þessa reynslu móður að eiga erfiða tengingu við barnið sitt og fá aldrei stað til að vinna beinlínis úr því þannig að þá heldur bara lífið áfram og allt í einu ertu komin á stað þar sem þú veist ekki hvert skal halda næst já ég leik sem sagt Júlíu sem er svona og vill hafa allt sitt á hreinu og verkið fjallar um hennar ferðalag svolítið hún er

að baka fær svolitla útrás í því en það er líka ákveðinn flótti fyrir hana

sem við erum að segja hérna ég leik Hrefnu sem er hennar Júlíu og við erum að hittast aftur eftir mjög langan tíma en það er svona örlítil meiri og dýpri

alvarlegri merking í þessu bara eins og í lífinu það er alltaf alvarleg merking í öllu sem við gerum en svo setjum við yfir það alls konar krem og skreytingar og það er líf okkar er en

verk sem er létt og skemmtilegt

það er líka bara mannlegt maður tengir við þessar persónur og það er það sem við sáum alveg frá fyrsta uppkasti

hjá henni Sóleyju að þetta var verk sem var þess virði að þróa lengra og lengra og lengra því það var bara endalaust undir því ákveðnar væntingar til foreldrahlutverksins til vinnunnar okkar til vina okkar og hvernig það getur breyst með tímanum verkið segir líka frá því að hún er að reyna að ná aftur tengslum og það er kannski þess vegna kallar til vinkonu sína og fær hana til sín til þess að plana þetta

sagt að plana þetta verk mótast að einhverju leyti í ykkar meðförum leikhópsins sem að því kemur við erum öll foreldrar allir leikararnir í sýningunni þannig að við tengjum öll á einhvern hátt við þetta í dag þá

þú þarft að búa til tíma fyrir allt þegar maður á fjölskyldu og ég held við höfum öll getað komið með eitthvað að borðinu við skiljum þetta allt saman

ykkur á eftir hm já ókei ókei bæ bæ hópur fólks og dýra býr saman á

á yfirgefinni eyju þar sem þau smíða eina veröld úr rústum annarrar þannig hljómar lýsing á

en ber líka einkenni vísindaskáldsögu og

og hún fylgir dálítið verkefnum bóndans og

sem byggir á ákveðinni tilgátu um það hvernig er hægt að aðlaga sig umhverfi og byggja aftur upp úr rústum en á sama tíma gæti þetta líka bara verið svona eitthvað sem er til á jaðri eða utan alfaraleiðar eitthvað sem er til hliðar við samtímann og hvar er myndin tekin upp hún er á Langanesi nánar tiltekið við Sauðanes hún er tekin

frumsýnd í fyrra á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Rotterdam og síðan sýnd á í Reykjavík hún hefur síðan þrætt hátíðir og og komið við í Pétursborg Montreal Berlín og San Fransisco en var sýnd í fyrsta sinn í íslenskum listasal í Listasafninu á Akureyri á haustdögum hún hefur stundum verið framsett sem heilmildamynd en er í raun algjör skáldskapur þannig að hún en það felst kannski svolítið áferðinni og pínulítið í því hvernig hún er gerð tekin þau sem koma fyrir í henni eru þannig séð leikarar en þau eru ekki í neinum eiginlegum hlutverkum þau eru í eigin persónu ekki fyrr en á líður myndina að fólk gerir sér grein fyrir þetta er allt saman tilbúningur skáldskapur þegar þegar hugsað er um fall liðinna núverandi og ókominna er það yfirleitt

hruns þeirra sem birtist okkur í myndverkum og

við sjáum nútímans brotna eins og en hvaða járn hefurðu í eldinum geturðu sagt okkur frá verkefnum þá með svona öðru efni og öðrum hlutum efnislegri hlutum teikningum

svipuðu róli það er ekki mjög ólíkt viðfangsefni þannig séð þó ég ætli ekkert